Milamina tsara ve angaity anao io, ohatra ny kizikizitina izany, sa misy tsy milamina any ampiasana any, sa miady koa anareo mivady io?